في البداية هنجيب البوكس بتاع الهدايا، وهنبدأ نحط الحاجات بالترتيب، <hesitation> وبعدين نقفل بالغطا، ويعني <hesitation> وإحنا بنقفل بقى نتأكد إن هو الحاجة مظبوطة، مفيش حاجة مثلاً خارجة من العلبة وكده، وبعدين نقفل بالشريط بتاع الهدايا بشكل كويس بحيث إن هو يقفل العلبة وفي نفس الوقت مفيش حاجة مثلاً تبقى خارجة منه أو كده، بس يعني.